لو كان عندي الإختيار كنت هفضل العمل في وظيفه بحبها براتب قليل ودا لأن العمل في وظيفه بحبها هيخليني اشعر بالسعاده والرضا في حياتي اليوميه ودا طبعا أمر مهم لصحتي النفسيه ولما اكون في وظيفه بحبها هكون أكثر ابداعا وتحفيزا وهيكون عندي شغف لتقديم أفضل ما عندي